˂Hesitation˃ Jkurei ya ˂Hesitation˃ oime ko amogüe kia ikirei yave oeka mbae iyeipe mbae yeko oiparareko, jukurei amope oeka mbae iyeipe ipuere mbaera jaereta ojo jei supe jaema jae oikatu mbae oyapo jare oikatu vi jae oyesauka kirei oguata vaera.